Njiɗmi mawninde maanditaare am ko nder galle. Mi sooda ñaamde welnde tawa yimɓe fof ina njiɗi defe. Yimɓe fof ñaamda haa kaara, njooɗoo njeewta. Ina ciftora duuɓi am ɓennuɗi kañum e geɗe moƴƴe ɗe mbaɗmi. Yimɓe nduwonoo kam.